في البيت اللي أعيش فيه عندي حوالي عشر شبابيك كل غرفة فيها شباك أو اثنين هذا يخلي الجو داخله مريح ويدخل الظوء الطبيعي، أحب أشوف المناظر من الشباك خصوصا في الصباح لما الشمس تطلع. الشباك بعد تساعد في تهوية البيت وخصوصا في الأيام الحارة. وجودها يظيف لمسة جمالية للديكور ويخلي المكان يظل حيوي.